Pues antes ca matumu tʉgay yec wa ye otro modoam pues antes cap <hesitation> antes cap este cap ca tʉk hʉy cʉneasucpa desde cuato dia hasta nueve diade caji waŋmaŋnaquetpa parque <hesitation> cap mid este pues cap ya <hesitation> pero ya min nʉcsajwam ca siete dia ca nueve dia y todo cap capʉ custumbre hʉy aŋitsucʉ pero yeg caja cap chʉcmʉyam ca matumu pues cap ca cura hʉy jejwʉ cap ca teji asucpa ca cap hʉy vela cʉamsucpa hasta que yechpa ca sʉŋ unos nueve dia de de nama de cuidadu pues para ca matumiu cap hʉy cuidachʉcpa ya ca cʉscuy pues cap wacas yacaanʉmpa nete ca catorce mes de agosto ca quince de agosto cap de ca hora ca wacas hʉy jupchʉmʉysucpa ca actorce ca quince cap ya hʉy tejiam ca wacas tʉgay ya cap hʉy yacasucpaam y ca diesiseis pues ya cap cʉsʉnʉmpastam pues ya ca mesa pʉiam pues hora shi ca Lo que cooperachʉcpa pues cap hʉy cap cap solo yechpa cap hʉy hʉy tzacʉ cay cooperacion hʉy tzacʉnajpa cay cooperacion para que ca sʉŋ cʉtucpa yei quinaŋ yamam yagui wat este wat nena sʉŋ yacʉtucʉnʉjʉ cap nati verda yʉje ca sʉjʉ jamatin cap hʉy yagaŋcugajpa ca matumu'is pues de trecientus mil peso de cutricientus mil pesu pe cap sʉjʉ jamatin hʉy yagaŋcugajpa cap hʉy chisucpa de de nama de diez cabeza de ganadu minpa hasta fufalutʉgay cap todo cʉshi cap cap hʉy caldu tzʉcsucpa cap cap ca mero dia diesiseis ʉ ca quince cap tejiam ca moli con nama con ca cʉshi sʉse jeeŋ pues ya cap minam combinadu ca ca cʉshi cap ya este wacas yaaanʉmʉ wacas shi shis wacas mole y cap capi <hesitation> capi cʉsʉjpa pues ca sʉŋ jama ʉ cualquier boda pues ney tambien yʉmʉnʉhʉmʉ bʉra cap teji yʉpʉ tiempu Tejiam cʉscuy yʉlla hʉy preparachʉcsucpa ca yacaʉnpa bʉra y ca maro dia de de cumpleñu dia fstivo cap hʉy wacas yacaʉnʉmpa pues todo cap juyʉgchamsucpa chocolate para ay cafey ucʉnʉmpa empranu pues ap pit este hʉy juyʉgchamsucpa capʉ dia pues capʉ jama pues wat nena cʉtucʉ wat este wat este <hesitation>